پہلاں سرکھیا، دوجے جانوراں جا شکاری توں اپنے آپ نوں بچاؤن لئی سنگاں حملہ کرن جا روکݨ دا موکھ ساند ہوندا ہے۔ دوجی لڑائی، خاص کرکے پورے سگݨڈے اپنے کھیتے لئی لڑائی وچ سنگاں نال ٹھاکا، <hesitation> ٹھوکا جا حملہ کرکے دوجیاں نوں پجھاؤندے ہن۔ تیجی شکار تے پوجن۔ <hesitation> کجھ گینڈے سنگاں نال مٹی کھتائی کرکے پانی جا پودے تک پہنچ دے ہن۔ پانی دے کݨڈیاں جا مٹی وچ پودے لبݨ لئی ورتیا جاندا ہے۔ چوݨواں، مادی نوں آکرشت کرنا۔ سنگاں نال اپنی طاقت دکھاؤندے ہن۔ مادی گینڈیاں نوں پرباوت کرݨ دا طریقہ لبݨ دے ہن۔